Para bida chenma gakda ibanma xkisa sin- sin- bi'ldza bet bet fers giend bida chenma gunu nak gu'n- gu'n- gu'n- sinda bi'ldza yu fers yu y c̲h̲apma konfians dios bos zak ibanma.